نيجيريا مكونة من قبائل و اديان كتيرة و كل قبيلة عندها تقاليدها الخاصة في اللبس و الرقيص و المزيكا. النيجيريين معروفين بانهم بحبوا الطرب و الرقيص و بيحتفلوا بالمناسبات الدينية و الاجتماعية بشكل كبير، زي الاعراس و المهرجانات الثقافية. نيجيريا فيها لغات كتيرة، لكن اللغات الرسم- الرئيسية هي الهوسة، اليوروبا و الإيبو. في مجال الفنون، النيجيريين مشهورين بالصناعات اليدوية، زي المنسوجات و الفخار و بحبوا يخلوا ثقافتهم حية من خلال الفن.